الصراحة الوقت مهم والفلوس مهمة، لكن أتوقع إني بأفظل زيادة الوجت يعني الوجت يعطيك فرصة أفظل أنك تحقق أهداف أكثر وبالتالي تجني مال أكثر بالمناسبة، لكن إذا جنيت مال أكثر ما راح تاخد وجت أكثر يعني معادلة ما هي في إتجاهين هي في إتجاه واحد، إذا عندك وجت أكبر يكون عندك فرصة أكثر أنك تحقق فلوس، لكن إذا عندك فلوس أكثر هل هذا بيشتري لك آآ وقت اكبر؟ لأ، فأعتقد الوقت أفضل أكيد.